Avokaadot mullõ miildüs pandaq leevä pääle ja sinnäq suula pääle pandaq ja pipõrd mõnikõrd kah. A noq saa tetäq viil avokaadosalatit, saladi sisse pandaq. Ja ma ei tiiäq, egaq maq ei olõki tõistmuudu tennüq. Aa, saat sääntse möksi vai pasteedi timäst ka tetäq ja sis leevä pääle pandaq.